ډیموکراسي (د خلکو واکمني) ډېری وخت د حکومت تر ټولو غوره بڼه ګڼل کېږي، ځکه خلک واک لري چي مشران وټاکي، مشران حساب ورکوونکي وي، د بیان او رایې ورکولو ازادي وي او د اکثریتو خلکو اراده حاکمه وي. لنډه دا چي, ډیموکراسي د حکومت تر ټولو غوره بڼه ده، خو یوازې که چیرې یې بنسټونه قوي، خلک پوه، قانون واکمن او سیاسي فرهنګ یې سالم وي.